Vichi inka tuun xakuenta xa'á uxi ihó xatama'á, taxana'akuxhi ihó en makanixhió <hesitation> káni kayó uni komi kovo'o xii kanii okocha ñii las chani plas ñaniuu plantilla xayo'ó, plantilla, plantilla de plantilla ha <hesitation> ma'a xakachí ñii ñañoi ika'a ñanii ma'a ngua toko maxaxamá mayiliá kachió kaka nguananu hoja de kaka nguananu'u xanii bien bien xanii pikada chí bien bien, xami pika'a chai chai plantilla ya'a kuachá kueí kuu koñoñi makaiñi ma'a kañii taxaná kañii kanduu kani, kokovichi ñaka matunma'a kanii ma'a calentura la manrí tuun ken keveri kan koyó ndevichí toko maituu xana'á choka chai plantilla, ho plantilla nde poko chinkuite nda'a kuña'a ketuu tañimakañi nguá ya'í plantilla nde kokochinkuité, kuá ñuu kuá xapuinxhi ma'a xakonchikuité va'á xa'a kuchí xhinii ya'a xaí uun mejoral xí kuachí mejonral iho chón kuaxana'a mejoral kuá ihó. Yukaxhai yuu ka'á xakandani ka'a kañañima chín ika'a ñañii cha chandu va'a ñii, tukin ma'á tukin ma'á ma-ma-ma maxayó xa'a nani gripá kin maxayuu kuá, jan kachoyo kuá xaxhai xinchi ya'á mako'o xaxaí xhinchí va'á iñiyi iñiyi yima'á akoyo kuá chaí chán chanyi yuu kachió moñera chain cha'á, nivadakuchi xhí niva'á kavanda kuchí chaxaketa ma'a nduu vañii xhima'a ximaxayuu xañuuoni yuu vañii, chokanda hí choka'a kintuu kuu inká inka kué xhiñii ochunri ka'a tu hu vitichi ñii, kakuixhi ma'a makando makando xemani kitioná yuu kuaxa kuidii kakuixhi xii kanga cho'o xai xakoyee chaxhamana xhakuití, xiin na'a uu inka tixhiín choka tán, tan xakuxiñi ña'a fate medeciná chi ñanri medicina ta'á xaná manrí manritena'á té de iherva buená ma té de hierva buena mino kachilana nde hierva buena té ma'a vino kastilá kuá yuu kuá kakuixhé. Yo'o kadakui xechá xi'í ini taxam'á chaxa uhí, na'á xa'a uhí na'á ha choká manrí té manrí té manrí té xin koyón, tuu malenguá xakunrá xakuñí xakuñi kuaxhí uñí ña'a xhite xa'a uhí tuí xiñii ojiñi miña'a xité xoko ihó xa'á nuu kuanuu kava kava ñii, njaí maxiaxhí kín kuanta kañuu mana pañó xanañé má reboxo ohá yuu vakuín manda pañó va involvii va'á vana'a xa'a envolver xinrá inrá oxiná, ya'á mankia maxhiá va'á va'á faí mankiá naxín xiyuu kuayii xando'o va'á koyoí, kanyuva'a koyo niñii nini kuchini yuu kuu doctór kaxunaxí nuin manrí kuñii kaxíi nuu kuena xauvitiximó xintenaá kuvii xauvii, yuu xaña'a kuu chacha nui xokotexaí maté mino kaxtila xai xakoñité va'a tima'a kandoí ho ohá yukuu xaí chandova'a koyonoí naxaña'a ña'a kodimen ndexina ña'a nii, kuá pastilla kokoxín xhichí va'á ma'a pastilla xaiyo chónika ixii yo'o ma'a kuanra kuacha'á tenda'á. Cha'a mayuta nivichí vaí chi ihó ihó ivotorki iho iho hí medicina, ihó ihó nitonxá kuuve estudío kuvee kuña kuu kantoí chonrikaxa kakuu vayán veen, ndón ña'a medicina kuña'a yon ma'á hi estudió kuni vario estudió vachenchon van eresto ma'a medicina kachí.